باید د لوبو له لارې هغوی ته خوځښت جذاب کړو. له ماشومانو سره باید لوبې وکړو، نه یوازې امرونه. په ورزش باید هغوی ته انعام ورکړو، نه جزا. دوی ته باید وښيو چې خوځښت او حرکات روغتیا ته ګټه لري. فزیکي فعالیتونه باید د تفریح برخه وګرځوو. په لوبو کې د والدینو ګډون ماشوم ته الهام ورکوي.